Songon hewan na i biarkon i sada adong guarna ulok, ulok i nasakali so mabiar iba harani doppak menek jungada <hesitation> i sargutna iba, doppak kehe tu saba an mandongani nenek. Sada muse sapa- sada museng asoo mabiar iba harani, jungada nasakali doppak menek iba i pabbiar biari dot donga niba, kehe tu kobunan i takkup dongan niba ulok i, irabbankon na tu iba baru marlojong iba mule sia i ma iba mabiar dohot ulok, sampai sannari, ima sampe sannari so mabiar iba tu ulok, dungada muse marsuo ji iba ulok na <hesitation> ulok sa guarna anggo saro di ita an, sampe sannari ima na mabanen ita mabiar!, jungada marsuo i kobun kobun an marsuo ulok na songoninan juo mambaen iba inda bisa tarpodom, akhirna i paksaon songoni tarpodom sampe taroban tu mimpi- tarnipi nipi iba pambaen na sampe ima so- sannari so mabiar iba tu ulok ki.